ما احتاج إلها أكيد تحتاج تحظر كوب شاي أول شي اغلي كوب مويه في قدر أو كت- كتل بعدين إذا غليت الموية صبها في فنجان أو كوب حط فيه كيس شاي أو ملعقة شاي، اتركه ينقع لمدة ثلاث إلى خمس دقايق حسب وايش تحب، بعدين تقدر تظيف سكر أو حليب حسب رغبتك، وحركه زين وبس .استمتع بشايك وخليه يكون دافي يعطيك إحساس بالراحة يا سلام.